Ekumagidho ndamona tango, nda- nduuva na itandi lyi dhimbwa, oshi ndeya movenduka. meme gwandje shi ndeya movenduka okwa lombwelandje tati maria, uutshimba owo mboka, yakweni oyendji ohaya shuulile muunyengwi, ohaya ziko yuumbata uunona nande inaya hako nuunona, takamitha, uutshimba owiili, kala wa kotokela ovenduka oho ngaa ndjo, okay! Ekumagidho ndoka olya tsandje lela komutima nasigo onena ndjika, movenduka muka nditshi ike kutya sho ndiilamo eyilongo lyandje no tandi tshuna kegumbo hwii, inandi hala kuuvitha nayi meme, ondala kuuvako omalombwelo ge ngoka alombwelandje kutya inda kovenduka ndele oto hileko eyilongo, uumati ngele owuna kala ike wutshi kutya owuna okamati kohe kamwe ngeenge owuna mo movenduka, haku kala wa lamba dhuuyuni nenge ookume ya puka, otshiima shono otsha kwathelandje ike nokutya, shaa ndili movenduka muka, ondina okuume yandje ike yeli yaali, kuume kandje ko kosikola, nakuume kandje ike lela ngu kutya okuume kandje ngenge nda pumbwa tsha ta pendje shi, <hesitation> ekumagidho lya meme ndoka kutya inda kovenduka, ndele oto hileko ike wuna iinakugwanithwa itatu; eyilongo, okupita noku galukila kegumbo olya kwathelandje lela neenkondo, shaashi ngeno ka kwali nda landula ekumagidho ndoka, shaashi movenduka muno omuna omashongo ogendji. movenduka muno ngeno ongaye ike gokunwa omalovu Ongaye ike goku kala nookume yapuka, goku ha ike komanwino, ashike payife ngi monkalamwenyo handje, itandi dhimbulukwa ike ndii landela nande ombila otshilaaye, ekumagidho ndika olya kwathelandje lela lela tsha gwanapo, andi pandula tate kalunga kandje, sho akwathandje lela akwathelandje ndee taku magidhandje nonduuvako omaku magidho ge ngoka, itandi ga dhimbwa otshili aye, ekumagidho itshewe nda monene ku kuume kandje, okwati kutya, maria kutya wu kale wa pumbwa otshimaliwa tshi thike peni, ikwatha, ikwatha ino ilandithapo, ekumagidho ndoka olya kwathelandje ngiini, ondali ndi, ngashi ngaa aanasikola tuthsi kutya aanasikola aantu yamwe haya kala mompumbwe nayi, onda ka kala ndina ompumbwe hotshimaliwa tshoku ha koskola, maala edhilaadhilo ndoka lyokwi landithapo, inali yamo ike nande mungaye shaashi kuume kandje okwaka lombwelandje kutya kwatha. ikwatha shampa ike wa tameke okwilanditha oto tsheetha we, ikwatha wala nombili waa ilandithe monkalamwenyo hohe, nekumagidho ndono olya kwathelandje nasigo onena, kutya ndikale nda pumbwa tshike ohandi ohandi lombwele omuntu ngu ndii nekela kutya nguka ota vulu oku kwathelandje, andi mulombwele uupyakadhi wandje, ashike edhilaadhilo ndiya ondeli taambako kutya nande onda pumbwa tshike tshi thike peni, ihandi kwatwa kedhilaadhilo ndiya nditshe, andiya ndiki landithe peni peni ndi mone otshimaliwa shaashi othsimaliwa shono andi vulu okulanda tshike natshike, omaku magidho ngoka geli gaali, oga kwathelandje, po opena itshewe ekumagidho ndono lya zile ku tate Ohandi ti ike tate shaashi otate gwaamwameme, tate ngono okwali akumagidhandje tati, maria ngaye shi ndili, ohandi kupe otshimaliwa nde tohi koskola, nongele owa kamona kutya otshimaliwa handi kupe inatshi gwana, kwathandje ombili wu galukile ike kungaye wu lombwelendje kutya inatshi gwana, inoka ninga nande omayindilo peni, ngwee tokala to popiwa muuyuni kutya owa ninga tshike natshike, ekumagidho ndono ondeli taambako, nongele nda- nda nda pumbwa tsha, ohandi hi ku tate ndikemu lombwele ne kutya, tate nena onda nyengwa ne kandina iikulya, <hesitation> ondunda mu handizi, inandi hi futa, otsha kwathelandje neenkondo, ogo omakumagidho nda taambako ngo.